'Ngo refri min niñan kwenta kiman nihia riki sisi ki'hiá 'ngo nihia ni na'ninj sa'a man cha ta a'ngo kwi ráj ni, na'nin' sa'aj man ni ka nubij riki si ta ni nubij ba riki bej ri hiu'be' ni ta ta na'ninj sa'aj riki ni, sisi 'ngo chaa nun aran' rubaj kere' ni na'ninj sa'aj riki ka nubij man kirij a'ngo kwi chaj, ni'ñan kwenta ka min ráj kirij 'ngo hiu'be' ka'nin riki 'ngo nne kooj ni ka'nin chuhua 'ngo ñanj ni, a'nin riki ta ni namin hiu'be' ni kirij man ni ka'nin riki nne ni, sisi 'ngo nne tsi' min ráj kooj 'ngo jugo min ráj kooj ni kanin riki nga min ráj ka nubij man ni, ni a'nín riki ni sisi nun aran' ráj ka kere' hio si nihiaj ni a'nin riki ni, ta taran' si min ráj ka nubij ni ta min kwenta taj ni'ñan kwenta si kere' 'ngo rasun min ni'ñan nikinj 'ngo be' ni.